Yang, hewan yang berkeliaran malam hari tu, yang saya tahu tu kelelawar sama burung hantu. Kalo kelelawar ni pastinya dong cari makan e, cari makan deng <hesitation> cari makan dengan kayak cari tempat tinggal selanjutnya begitu. Kalau kelelawar ni, yang sa perhatikan tu biasa dong kaya <hesitation> kaya hinggap di bua-bua begitu baru makan da punya <hesitation> bua-bua itu. Trus kalo tempat tinggal selanjutnya paling dong pindah ke atap, orang pu atap-atap ruma. Trus kalo burung hantu juga tu, yang sa tau tu burung hantu punya sarang e, tapi, <hesitation> iyo, burung hantu yang sa tau tu burung hantu de pu sarang trus macam pulangnya juga pasti pagi begitu, trus <hesitation> cari makannya juga malam. Tapi sa kurang tahu persis sebenarnya burung hantu tuh de pu makanan tu apa, apa tikus atau apa begitu. Jadi <hesitation> jadi yang sa tahu itu cuma burung hantu dengan kelelawar saja. Kalau kelelawar ni sa sering pratikan karena kalo di ketong pu tempat juga lumayan banyak sih. Baru memang kalau di sana tu de punya <hesitation> pohon-pohon tu pohon-pohon, khususnya bua-bua itu. Lumayan banyak begitu jadi kayak paling sering malam kalo misalkan tong duduk di luar begitu kaya lihat dong su datang kaya makan bua-bua begitu. Trus di sana juga kan jarang to pake-pake pelindung untuk <hesitation> bua begitu, jadi kaya kasi tinggal akan saja, kasi tinggal akan jatu-jatu atau ketong yang pergi ambil atau jolok akan. Trus <hesitation> untuk kelelawar ni itu saja yang sa tahu kalau misalkan <hesitation> dia aktif di malam hari tu selain cari makan dengan de cari tempat tinggal baru. Yang sa tahu tu kalo de pu, de tidur tra di pohon, di <hesitation> di atap-atap ruma begitu yang da punya bagian luar-luar kaya teras-teras begitu, jadi biasa di situ. itu yang sa tau. Trus, kalo burung hantu ni sa tahunya juga tu dari kayak <hesitation> dulu ada kaya channel-channel yang hewan-hewan begitu tapi yang dari luar negeri punya, sa lupa de pu nama begitu, tapi ada logo kaya kotak kuning ka. Jadi kaya malam hari tu de kaya macam, de cari makan trus de kembali lagi ke de pu sarang.